Sehat- sehat tu jelas haja sayur gangan kaya amun di banjar tu gangan bening kah gangan asam kepala patin jelas ja sehat, <hesitation> meolah nya gin kada tapi ngalih jua bahan- bahannya kada yang ngalih jua didapati disini paling kaya <hesitation> terong asam tu ngalih jua disini itu, itu aja pang yang <hesitation> ngalih meolahnya mun makanan yang jelas kada sehat tu sebujurnya kadada makanan yang kada sehat, makanan sehat tu maksud ulun yang kada sehat itu kaya apa kita makan nya tu berlebihan kah kada kah kaitu lebih kek jumlah porsi yang kita makan tu na <hesitation> lebih melebihi dari yang seharusnya kaya terlalu berlebihan tu meolah sakit meolah garing amun anak ulun tu biasanya yang oleh nya garing makanan tu kareda pang mungkin alergi aja kaya temakan udang papai kah itu kan makanan banjar yang semua orang bisa cocok lah dilidah bisa ja gatal- gatal kah atau kaya apa itu efek nya. Habis tu kaya makanan yang meolah sehat tu ya iwak- iwak tadi apalagi di kita orang banjar ni kan. Identik dengan iwak apalagi iwak patin tu kan nyaman banar tapi amun di jawa ni ikan patin tu beda lebih kek bau nya mungkin cara inya hidup tu kaya apa itu yang meolah bau nya tu beda lah amun kita di banjar sana tu iwak patin sungai lebih bersih kada bebau kada bau tanah. Amun ulun ni karna merantau bulik itu setahun sekali jadi amun diperantauan ni pasti keganangan dengan makanan banjar kaya iwak patin bebanam, wadi patin, samu papuyu yang kaitu kaitu lah itu kan istilahnya ka yang kada sehat tu kada jua tapi itu ya bagi kita sehat tu ya sehat- sehat aja kadada bahan yang- yang bahaya lah istilahnya campurannya tu. <hesitation> menurut ulun tu <hesitation> semua iwak tu nyaman semua iwak tu sehat. Sebujurnya semua makanan tu kadada yang kada sehat tergantung kita yang mengonsumsi nya ja, seberapa banyak yang kita konsumsi tu baik kada nya ya tergantung ya porsi tadi itu, kaya apa kita <hesitation> mengonsumsi nya tu banyak kah sedikit kah.